Zaho zane naho asaio misafidy ty mijery fampisehoana va rehy sa mijery fanatanjahatena, aleoko raho mijery fanatanjahatena satria le fanatanjaha tena zane sady misy azo ho raisina, no kolotsaina ho antena ho an'ny olombelone eo, mba misy raha zao raisaina mba hahalava andro iainanazo hahazo hasalama azo dra i ka mameriny iny naho fa tonga amy toerany misy azo agne, amy ty toera malalaky re.